أفضل طريقة أنهي فيها يومي هي جلسة هادية مع كتاب, أو مسلسل خفيف, أو إني حتى أكتب الأشياء اللي عملتها بيومي, أدون, تمام؟ <hesitation> بعدها ممكن أراجع الأشياء اللي صارت, تمام؟ <hesitation> وأكتب أهداف ثانية بسيطة, جديدة لليوم اللي بعده.